الوقت الحالى أنا فينى أتكلم لغتى الأم اللى هى اللغة العربية ، وااا- بقدر إنى أتكلم باللغة الإنجليزية ، وااا- كمان اا- بتكلم إيطالى الحمد لله ، ااا- ليش أحب أتحدث فيها سواء كان من ظروف شغلى أو ااا- من باب إنى أتعلم وهكذا بدى أسافر منشان هيك أتحدث بهاى اللغات.